ନରୋଈଜ୍ଯ ସାସୁତି ନରୋଈଜ୍ଯ ଲୋକେ ପ୍ରକ୍ତୁତି ପ୍ରତି ବହୁତ ପେମ କରନ୍ତୀ ଫ୍ରୋଟ, ପହାର, ଏବଂ, ବନ, ଅଂଜଲ, ଅଲ୍ଥିର, ସାସୁତିର, ଅନ୍ସଃ ଉଠ୍ସଵ ମାନେ ଓ ଜାତିଯ ପର୍ଵପର୍ଵାନିରେ ଏଠୀ ଲୋକ ମାନେ ସାମୁଦାଈ କା ଭାଵେ ଅନ୍ସକ୍ରହନା କରନ୍ତୀ।